أحب يكون عندي عشرين أخ ولا أكون لوحدي، ما أحب الولد اللي لوحده ومتدلع، وما يعرف يسوي شيء من غير ماما وبابا، أما العدد الكبير والله إنهم عزوة، إيش زينهم إش حلاتهم، يفزعون لك إذا صرت في مشكلة أو شيء.